نحن اصلا ما عندنا أوبرا في- حتتنا احسن لي المسرحية، امشي افرق اوري عيني و أستمتع احسن لي <hesitation> المسرحية من الأوبرا.